نعم انا جيد فالسباحه وكويس جدا فالطفو على الماء لكنى مجربتش قبل كدا ان انا اطفو على الماء فى اثناء عاصفه بحريه ولكن ممكن لما اجرب فالوقت دا الاقى نفسى انا انا بعرف اطفو على عاصفه بحريه لان انا كويس جدا فالسباحه وبعرف اعوم مسافات طويله وبعرف اطفو عالماء فا اظن ان انا هكون قادر اطفو لو فيه عاصفه بحريه